दो हजार सत्रह एक बहुत यादगार साल रहो आतो जेहि साल एक जुलाई को भारत में जीएसटी लागू भयी हती। जी ने देश की कर प्रणाली को सरल और एकीकृत करो आतो दो हजार सत्रह में ही रामनाथ कोविंद भारत के चौदहवे वे राष्ट्रपति बने हते। भारत की जीडीपी टू पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर की जेहि साल भयी हती। इसरो ने जीएसएलवी माक थ्री भी कहो जात है को सरल परीक्षण करो आतो। जेहि साल रिलीज भयी संजय लीला भंसाली की पिक्चर पद्मावत को लेकर देश भर में विवाद भावो आतो। दो हजार सत्रह डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकाल को पहिले साल आतो जेहि। साल पाकिस्तान ने भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हराई हती पहली आईसीसी ट्रॉफी लाई हती। दो हजार सत्रह में ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी भयी हती। दो हजार सत्रह अन्य कारणन से भी बहुत अच्छी साल आतो हमाये जीवन में भी बाको बहुत उपयोग आतो। उसमे हमनें बहुत सारी चीजें सीखी और काम लाओ।